ټوکر له پنبی څخه جوړیږی. خو د پنبی ترڅنګ د وریښمو ټوکر هم سته. ټوکران ډیر ډولونه لری لکه کتان، کشمیره او داسی نور چی د پولیستر، نایلون او نورو موادو سه جوړیږی. اوس اکثره ټوکران مصنوعی دی او د بیلابیلو کیمیایی موادو سه څخه جوړیږی.